Vary sy loka moa i zany ny sakafo nohaniko teo ary ravimbomanga sy patsa-be no laoka. Fomba fahandro anazy, ny vary a atao ritra maina tsara. De ny laoka: sasana aloha ny ravimbomanga sy patsa-be, de endasina ao anaty menaka mafana aloha ny patsa-be sy tongolo a, de zay vao arotsaka ny ravimbomanga, rehefa mangotraka eo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra eo izy de afaka ajanona amin'izay.